Bagan no manwui kaina torna tei thairwuna baggwui kwbangma kaam ma kahio jemon ha ni kamm tui ni kaam sam khibina kaam bithi saran kaam tei blai bedek raanaani kaam. Haa ni kaam o khe ha tana supurna tei miski ba bithi dalwkna tei manwui achaima ulo bo ha no erwui rwuna. Tui ni kaam khe bwfang tui rwuna tei bithi dalwogwui sarna. Bagan no belai no sam achai o tei abono khibiya khe tai manwui rik torwui maya. Bagan no bithi bo rwuna nango hayakhe yongsa kuksa rok belai tei bwthai chanai tei chirnai. Ha ni bithi bo jora jora o rwuna nango ha ni fas barirwuna bagwui. Bwfangni blai bedek thwuikhe tanwui khibina nangnai.